﻿Klon re ñanemiari yave, mbaetiko jupi ipuere vaera <laughs> jokuanunga yande yayapo, esa yavai yandepuere pota jukurai yande yayapo, porque oimekomyandeapoa jaeko yandeya tumpa <noise> jaeviñapa oime amöguë reta mbaeti oporomboete jaema jukuräi oyapo reta